I Egypte io zany da raika amin'ireo sivilizasiôny tranainy indrindra izay namorona ny piramidy malaza ao Gizeh. Tamin'ny tao roa amby dimampolo sy sivanjato sy arivo ô, ny fanjakana nahongana ka lasa repoblikan'i Egypte a.